No! Money can't buy happiness, because even dem give you money here, when you nah geh satisfaction, you even use dah money, you will nah still be satisfy. So, money can't buy happiness.